Zü ka ye pya nu e alu e bɛɛn e aleloonyoue taataa nwayo e ile ama nor naaba eeloo bu nyoue nyobee lo naaba lu zü gbene aa borou e anee tanga deden pya nee ale bu nyoue nyanwo ama ken dɔ pya nee kü ken a doo kɔ pya nee naa dap ɛrɛ kwene nu edee pya nee naa dap yaa kwen e bèè si sima ba naa da yaa kwene ka betoo yaa ba naa dap sa ɛrɛ kwene ka nu kɔue bu enu kɔue bu a nyanwo a kpo kpe kɔue bu e lu zia nu a bor loo kɔ ale ba deden nee so that loo le zü ken ɛrɛ ba ken a maah doo ba dap sa ua bee loo a doo kɔ lu zü ka e bɛɛn e ale nyoue lo ka àà lo dorna ka e alu ma ghe a bɛɛn e bu nyo ue ile ama a nyan wo nor keh pya nee baa bee pia so dorna ka e bɛɛn nyoue a nyan wo nɔa bee kɔ pya nee ba su nyoue ama yaa ba wa sa naa gbu kɔ ba su ɛgere ba nu lo a ɛga tɔn pya bɛɛbɛɛ pya bira bɛɛbɛɛ ba le nyoue any an wo lo ba ina zü dɔ bɛɛbɛɛ ba bira kpugo ba wɛɛ kɔ ba a su ne pya nee e alu pya wee ba abɛɛ sa su kwan kentɔn wa loo babaria lo kpugi ba ture bu a bara bere lo nɔa aye kɔ mɛ nyoue akü si lɛɛrɛ Lo’a ɛga chorna ka nu e alu nighe e bɛɛn anyanwo si dee nwana loo nya nee amyan na kɛra kɛra keekee bee demɛ lòo e ina nyoue e pio nee na da ɛrɛ kpugi e ba sia tɔn pie sa doo kɔ elu e bo wa sa wa bo lu demɛloo lɛɛ loo. Lo nɔa doo kɔ baa bua bu bira bu sa naa ɛrɛ lorgor kaana ɛɛgah nua ama le ye zü nu e aale tange nyo ue taataa lao sor a ke nyoue o le am nyo bee pya nee ba naa dap na sa sue loo naa ãã yor loo nee ama pie nu ama terna loo zia e yaa de loo sor nyo ue amia kén bee sor m da béé meah ü bèè tere pie loo pio nu e ifo i bee fo sa i su bü kɔɔn i su akpaa kén i su dɔn e i kɔɔ aa da lu i su ɔɔ bu ue lo nɔa yere ba nee ue ue wü sa doo kɔ mɛ nu azü lɛɛlɛ lo sa ana ɛgere ba nu i fo anyan wo isu pie itere loo lo nua aya pèè sor naale ae lɛɛra yaa boŋana de pie sor amia ii ɛrɛ naa kpugi i su nyaa kwene ɔn tere loo lo nu sa buma lɛɛlɛ sa doo kɔ ɔn ama mɛ ada fɛ kina lo pie lɛɛloo lo nu lo nɔa doo kɔ bu nyoue ile ama ayanwo a yor loo mɛ denee nu gbaa nee tanga nee zü si dɛɛ naghe bu nyoue ile ima ken nu alu naghe tange nee nu bee kɔ buu nyoue ole ama ken gbeera si a sira aaloo dɛɛ dɔ loo dɛɛ poi sor mda kɔmɛ otina dɔ loo ken ama ken pya nee üḥ . Pie sor o da kɔ maa yii loo ken ama maa su tɔ yü tɔ pya nee a gbee so nu ãã nee tange pya nee pie nee pie sor o da kɔ nu pya nee bɛɛ to wü ba yü lao yip yip yip ama a doo kɔ kü a dɔ e bu nyou ama kén lo nua naa yere kɔ sa tɔn bu nyoue lu nɔa naa yere kɔ pya nee a dap ɛrɛ kaana sue lo ken sa tɔn bu nyoue lu nɔa nee tanga bu nyoue ile ama a doo kɔ pya nɔ’a lu nu aa i na kaana tanga then bu so dɛɛ nor kpa ama nɔa sira nyo bee kɔ pya nee nɛa nor naa kpa lɛɛlɛ loo su nyoue olɛɛ ama ken ba e ap ba nɔa nu eba da doo ken a waa nia a doo a doo ku sor pya nee àà tɔkpa ba naa dap sab doo pie nu ba wɛɛ so tɔkpa wɛɛ nor zü dorna ka nee nyo bee kɔɔ sor pya naa tam naghe lu zü nu alya bɛɛn ale bu loo sor nyo ue ile ama naa tan nyo bee pya nee aa tɔn kpa ba naa ɛrɛ so e si lo nɔa doo kɔ ba tɔn bu nyoue sa bee kɔ ba kwoga nyo bee ba naa dap ɛrɛ lorgor kaana nu esi sa a doo kɔ ba kii su lɛɛrɛ pio nee e bee dap ɛrɛ kpugo e dap ii wa akpoa nwii nyan wo amia naa ɛrɛ kwene kpugo ale daa su dɛa nu asa loo a dap su ü ma wa lo mu ma doo kɔ nyo ue a tɔn ken sa kü si kü demɛ bia bu keen keen a doo kɔ pya nee a bia bu tagi daah ne fortọ Mu ama naa doo kɔ nyo ue a kü si lɛɛlɛ pya nua nɔa alu pya nu aa i nee tanga e bu nyoue ile anyanwo ama ken nyo bee nu ama lu nu e a bia loo wɛɛ ne tanga wɛɛ ping naa yɛɛ kɔ i ɛrɛ ɛfɛɛloo nyobee sor ɛp a lu a so pya nee a booloo kɔ ba e wɛɛ ɛrɛ tam ba naa ɛrɛ pya loo nee a bee nor naghe batam e ba bɛɛn yaa nu baa wɛɛ kpaa na ken a otoo nu ale ken yiira doo lo tam ne ba naa wa kpaa naa nyo bere kpugo naa le ya pya nee naa dap ɛrɛ yere ba aaba pya aa bɛɛn ale bee ɛnia aba bawa le lo nu doo kɔ pya nee mɛ a bia bu tango daah a doo kɔ nyo ue ole bu anyan wo pya nu aalu itanga lo i bia bu e tera loo mɛ kpaa sor pya aabɛɛ naa aa dee sere kaana so wɛɛ doo e been ale lo pya nee alu tanga so m na ɛnma dee kɔ mɛ bu pya le tɔn maa bee kɔ nɔa kü lo ama mɛ lo ale pya aabɛɛ ba dap sa doo kɔ nu e abee lu e nee waa kɔ ba mmɛ loo pya baa bɛɛn mɛ a ina keh efɛɛloo le sa nu kü so lɛɛn then lu ale e dap sa naaba lua dap sa kwa boro lɛɛlɛ sa doo kɔ mɛ pya a bɛɛ a yere ba nee pya nee sa doo kɔ ba ɛrɛ nu ẽ de ba ɛrɛ nu e ba ɛrɛ nu eso nu ma ken edoo kɔ nyo ue ama ale naghe so pya mu m da keere wo ẽ faah.